Raha nandalo tamin’i Ezipty, Ezipty izen̈y <hesitation> nanan̈a piramidy maventy zen̈y sendra mampalaza irô ianalaza irô tamin’ny raha izen̈y, piramidy naventy. Avô amizay piramidy iô zen̈y <hesitation> anisan̈y raha tsary fahity tsara an-tany jiàby i piramidy io.